लाइट स्विच के इस्तेमाल लाइट ल बन्द आऊ चालू करे म काम आएल। जब स्विच ल बंद करब तो विद्युत के प्रवाह भी बंद हो जाहि आऊ जब चालू करब तो प्रवाह भी चालू हो जाहि।